لحزم حجيبة بكفاءة، لازم أولاً نختار حجيبة مناسبة لحاجة حيلتك ونصنف المحتويات، جسم الأشياء حسب الاستخدام: ملابس، أدوات شخصية، أو مستلزمات، لف الملابس بدلاً من طيّها لتوفير مساحة، نستغل الفراغات ونستخدم أكياس بلاستيكية لحماية الأغراض من التبلل.